د صحرا فکر ما ته یوازیتوب، سکوت، او زغم راپه یادوي. یو داسې ځای چې خاموش وي، خو ژور پیغام لري. دا د نن نني سفر، صبر، او د ژوند په وچو وختونو کې د امید سمبول دی.